اه توا نخدم على مشروع توعية صحية، متحمسة <hesitation> عليه هلبا <hesitation> نحس أنه نجدر يعني نبدل في حياة الناس ونعاونهم اه باش يعيشوا بصحة وخير.